Kalimawaal kiki ɓernde so naati nde noffi am leydi am, Najeriya waarata dow hoore am, noono ndi laati e gite duniyaaru.